जा दुनियाँमे जानबर निरो मेलके होतहएँ । कोइ जल्दी भाजत हएँ । कोइ धिरेसे भाजत हएँ । जा पृथ्वीमे भए जानबरमैसे सबसे जल्दी भाजन बालो जानबर चितुवा हए । चितुवा करिब १०० किलोमीटर वा ६२ माइल प्रतिघण्टा भाजत हए । ऐसि चितुवासे पिछु दुसरो जल्दी भजन बालो जानबर सारस हए । जे जानबर दक्षिण अफ्रिकामे हएँ जेहु करिब ८८ किलोमिटर प्रति घण्टाके दरसे भाजत हएँ । ऐसि करके तिस्रो नम्बरमे जल्दी भाजन बालो जानबर हिरण(डढैया) हए । हिरण फिर करीब ८० किलोमिटर प्रति घण्टा(५० माइल प्रति घण्टा) भाजत हए । चौथो नम्बरमे जल्दी भजन बालो जानबर घोडा हए । घोडा करिबन ७० किलोमिटर प्रति घण्टाके दरसे भाजत हए । जल्दी भाजन बाले जानबर प्राय: फुर्तिले, छरछरे होतहएँ ।